Në kohën kur po jetojmë, gjetja e rrugve n'qytete t'huja osht ba shumë e lehtë. Tash mjafton veç me pasë internet n'telefon edhe me shënu rrugën se ku po don me shku, krejt t'i tregon. Me gugëll maps e gjen rrugën shumë thjeshtë.